இருப்பினும், இவை தனி நபர் மற்றும் அவர்கள் வாழும் கலாச்சாரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடலாம். தூய்மை, அப்பாவித்தனம், தூய்மை, வெறுமை, குளிர்ச்சி, வெறுமை, எளிமை மற்றும் மினிமலிசம் ஆகியவை பெரும்பாலும் வெள்ளை நிறத்துடன் இணைக்கப்பட்ட சில முக்கிய சங்கங்கள்.